Raha misy vahiny tonga zany aminay ka asasa-kadiny fotoana anagnako zany de oavy zareo, aha! Tonga de paty no ataoko, magnano misao zaho, hafanaiko rano de arosakinay akao spaghetti de tonga de bitibitika foana igny de masaka de alako de endasiko asagniko maigna ndraika zany légume afangaroko anany de vita izy.